أنا بفضل امتلك طاهي شخصي لأن الطهي و الطعام يمتلك جزء كبير من حياتنا اليومية ، و بالتالي رح يكون عندي ميزة إنو هاذا الشخص يعد لي الوجبات اللي بفضلها ، يعد لي وجبات مميزة وبالتالي هاذا رح يأثر علي مزاجي اليومي ؛ لأني بعرف إني رح اكل اكلي مزبوطه ف هذا جدا مهم وايد مهم.